आजकल कु यन समय होएगी कि लोगों के पास टाइम नी छ और जु तै को काम होंदु तै थैं सु अपणी जु निजी जिन्दगी मा ढाली देंदु सारा समय जु छ तै का काम मा ही चले जोंदु और जु तै की लाइफ छ सु इंजोय ही नी करदु तै थैं बचणु किले तै थैं जु अपणा काम छ और जु अपणी जिंदगी छ तै मा एक डिफ्रेंस करनु पडलु और तै थैं ढंग करी तैं चलोणु पडलु।